जन हम कई सिक्का देखद छन तै क जु साइडों म छ धारियां होंदी सु धारियां इलै होंदी जु सिक्का छ तै की ग्रिप बनी रै और सु हाथ बटिन फिसलु न और तै थे पकडना म आसानी हो।